Manyonyi gari numulimi mba, manyonyi gumbakaa vizuu, gamenyaa mumusula, kari garinumulimi gakurima tawe, iwagumbakaa mbizuu mmisala, gamenyanya mmisala, garulanga gazia kukavaa shagaria mmirimi chakurimanga, mmirimi cha sandu. Lwidakanga amugolora, manyonyi gacheranga gazia mbizuu gumbana kumisala, gamanya kumbaka vizuu khumisala gamenyama mumisala gagona khumisala.